<noise> or igësma wen, bi'ltsa ukema dzi'n ferte ukema dzi'n entonse ilanma yu lë'ma lox gowstsë'ma lë'ma ikë' ti gos konde lë'ma igësma trankilo igësma.